woodi ƴannde feere jeemma ta'di ɗo feere o ɗo wali dama o ɗo huwa ha dow kuugal feere jee goɗɗo feere faɗɗi laamiiɗo ha wuro may doggi bo ɓe tefi moy on faɗɗi goɗɗo may ɓe annda say o ɗo waɗa 'bincike' ha dow may o heftay. <hesitation> Mo o noddi ha wuro may pat say ɓe hulugo ɓi yiɗa mo yeccamo ngam mo faɗɗi laamiiɗo may mutteejo un mo bi mo pat, mo yecci pat mutteejo may waaway ƴamamo say nyannde feere jeemma o ɗo wali say himɓe feere fi dambugal maako say o burti say goɗɗo feere hokki mo ɗerewol say way liti dilli, de o hoti suudu say o maɓɓiti ɗerewol say o laari ɓe binndi ɗerewol may be binndi ajami say o yahi o tefi mo jannganta mo say wari janngini mo bi mo ay mo faɗɗi laamiiɗo may hanko on bi'e'tee mutteejo wa ne ngam nonnon o yaha o namga mo 'shikenan' say o yahi o nanngi mo.